<noise> Kil mwala na waci a ɗe pa na kulinwa, mi waci nɗa vunga akwa lalleni sati pal, nɗa mbwanta lalleni ndasinti dankwali ka thlali bwathilam, an suti nɗa bwamta akwa silanga, nɗa kiti zunguru kan hirti lalle kan vi vir makir kan volaga akwa tsiyaga, an suti nɗa vu mda kwa lalle ni, mig jabumta ndi bara damwa, mig jabumta ndi bara damwa kamnya gahir lukwa bwanwa gi kwa nga sili, na waci anti nɗi hara layar apani, mi ndi kili bwathlilamni ndi pati ka pati ata ɗan kwalin ndi bwantah lagi lalleni kirbwun ncaga ashina ndi bwantah dipa kirbwunncaga mada dakwi asi kada rutunga ka mada nkwi pashiyarnga ka madiya si kata bwam lalleni kata thipirta laga na waci ama na kulin mindi sinti lalleni migi hara diyisirnga daci nda deta bwan bwa lallewa nda wutinga mawa tin divu lallen ndiki tra daci sakan nfor tin nda hara ndara jikti kari mwola kima kan bwati nika ambila kanjiti kari ayar saimin bwati nika kandira kilnga ta taku wami nda mwo ka kekewa nda mwo ka motawa taku pashi sal ki kizinga takkiz pashirnga ki kizinga pashir sal tsu ki kizi pashirngana bohili gata kira takuni min nda di kizinga mji sussuduwa gata dufu gamsir ka tiri to gadata hir la sanliwa to anti migi la salni ndiki mwontinga ata takun ga jatti huwi mig hara sati makir ga huwi ngwa kara kikirti sila takuni ta taku na sintingi ka kikirti silango ka huwi ka lagiri mig lagir tinda. Mi bzamnanga a sintinga ko luwalirnga kata sikimanga kata sintinga ama na kilin mig turti ka lukwan mbwanga an suti da bara barari nda da bara wuy waye da si akwabi salna sima danta ra wuti salni kada pila ngiza mbwati ya lukwari ngiza nati ga hara to wacima sal na ta kilnga zara natta kwa ga da nuwawa har ka jir kiltsi, mi ko zamnani ko Nkwarmani ta wuti divir ncagiwa mi giwutini asi ga wuy ka pira kag nu laku damwa ga da nu nakulinwa, amma na kulin migi wuti sal na ƙil nga ɗiɗipa mbing gara thlawa mayani ɗiɗipa mbing har ga ti susum kag mwantalari mi gaɗi wutini wa ga lada wane ta fiya ninga tade fiwari yadi wutini shina ata kusulwa gala miya salni ka buba salni to yini kula silikur amma a yar yarka sili ndadena hara panwa. Zara nan nɗa yunga kwa harkagi lukwa mbwa da gada nu zaranwa ko lakun cicu sai gi bil laku damwo gada nu laku yindawa manya sal a kilnga kwa zaran gasi ƙiba ka mjirɗa, da si pila gi bzirzari kandi zata ƙil nga, gaɗi ka siliwa. Amma na kulini da bara bara kiddani miga gada lagirma kirawa anzinga fiyanda har ka gilkilsini to zaman yini zaman na dakuwa zaman ki shinazi zaman na wacini an zaman nap dakuni ga sili sal, sal a silinga ga sili miya sal ga sili buba sal ko kwamna sal ga mwota gade ta mwo kaji kiba katsa apa ga tirimtaniwa mig wutini asi ga billaku kagin nu mtaku ko gadi ka babiwa kam tihira ntsifi silaga ga huwi ka tra ka zala laku da da wutin ncagiwa migin ngyarisi ka thiti huy daci gazala lakun. Ama zaman yini ko miya sal ka buba sal ma ga si ka thebda kag pila abir wane pan mi taka mwonima ga bara ta mbwani ka wulni mi tade mbwowa anti gara yu miya salni mi tsam mbwoma gandirwa tinga lumbwa ka wutini kaji garikajir kumshi mji ol ola anga jir ata kutaki wai ngwa gise si sankiri tak wungi gwa dakwinga ji di kil siwa gwa ama ndi pila ngwa salkir ama ga gir kilsini anti kinzi sal ama gadi kilsiwa ai dakwiy kamya nungum nu bwani nungum nubwaniwa ndadi sindiwa mi su lukwa da bwajirma gina bzirn kwan gin bara kamya gansi ka wutini nbwa to ayar na waci mijira mwo bukci nda yunga sai ndi portinjir ka mada kwi suda ko mada shili porjirni dara gari ka wane ashina sati da montala kwaba kasuku kuma litinwan yar kalakuwan nda nalayar kwaba kasuku ko nda masi sabulun kandi mwontalaya kaya kica yara simta lakur garkida to nda mwontalaya sabulun yara mwo ka mada shili suda ko mada nkwi mshikirayayau mdi yini bwan mdi yini bwan angi tsu gata dufu salni tsu tanda cucu kaji kuri garini harkajisi kilsi ama zamana kulin ki kurta ka tiramta shikenan. <noise>